Eh, a coltua de l'Irlanda a ghe gusta à tante gente. Mi ne sò pöco. Mi quello pöco che sò a l'é ch'a l'é unna coltua che tanto pe comensâ a se basa in sce unna lengua, a lengua irlandeise. <hesitation> Dapeu gh'é di uxi particolari, prexempio se beive tanta bira, ò prexempio gh'é tanto folklore ch'o l'é tipico de l'Irlanda, ch'o se basa magara in scî folletti, in scê foæ...